No chile ohpa tlaki non neka twalchichiwa salsa roja, o salsa macha, salsa verde, nekah iwan kokse. <laughs> non salsa roja a veces tchichiwa ika pitzonakatl, inon tlalilia iwa tlalilia salsa roja o a veces ik salsa verde, iwa no salsa verde twelitis tikuas ipa neka ke itoka carne o ipa tla titlakuas. Neka ne nikinmati no chile kilia chilwenweyi, inon mokua ipan nekah ke itoka chile pero kitlalia webo, ihko. Iwa neka oksiki chile katki siki chiquititos inon kilia neka, chi- chil-a neka no chile seco, inon neka kitlali ipa se sarten iwa kitlalia nochi ke ompakah ma motostaroka, algo así, iwa inon kukua kitlalilia limón, kitlaliliah istatl, iwa neka iwa inon ika tikuas oksiki comidas.